Fomba fanapahako angofoko an <hesitation> mba tsy haratra izy alongany a tsy mampiasa lame zaho fa amina coupe ongle, de asesiko sara izy an de zahavako sara hoe hatreto fogna fetrany araha fa ndrendreka moko izy io an misolafatra de dila amin'ny hodiranao.